Ra kôranà manokana ndraika dia tsy ia mila hoe tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahako dia hoe hiaingitraingitra hagnano an'izao na hagnano an'izao fa ny anahy rehefa hoe nomen'Andriamanitra ny tombonandro nivelomako igny aho nomeny fahasalamana koa ahafahako hanatrika ny fitsingerenan'ny taona nahaterahako aho dia efa izay no tonga lafatra aminahy fa tsy miharagna raha ankoatran'izay.